Kalo ini busa biasa latongo sona biasa lewat ini gerakan aona la bisa juga ala lewat ini bo ini aona la.